gott kvöld háværar raddir hafa verið um nýtt kvennaframboð

vegna þess hversu fáar konur komust inn á þing í nýafstöðnum kosningum til að ræða þetta eru komnar til mín Halla Tómasdóttir fyrrverandi forsetaframbjóðandi Þórunn Ólafsdóttir sem mætti á umræðufund í gær um kvennaframboð þar sem fullt var út úr dyrum og Guðrún Agnarssdóttir ein af stofnendum kvennalistans og fyrrverandi forsetaframbjóðandi velkomnar allar þrjár takk Þórunn ef við byrjum á varst á þá var til hans boðað með

klukkustunda fyrirvara á Facebook og þið bjuggust við kannski tuttugu til þrjátíu konum til að ræða þennan vanda sem upp er kominn

en við bjuggumst ekki við þessu það mættu eitthvað um hundrað og tuttugu konur já svona lauslega talið mögulega fleiri alveg á annað hundrað þarna og hvað brann helst á þeim hvað var

það helsta sem var rætt í gær bara almenn reiði yfir því hvernig úrslit nýafstaðinna kosninga urðu og að hlutur kvenna skuli vera eins og hann er tuttugu og fjórar konur af sextíu og þremur þingmönnum og við erum að hrapa þarna niður í

nítján sæti úr fjórða yfir jafna stöðu kynjanna

og það voru þarna konur á öllum aldri ég átti svolítið von á því að sjá

konur sem ég kannaðist við sem hafa verið virkar í kvennabaráttunni en ég þekkti það voru konur þarna úr félagasamtökum og verkalýðshreyfingunni og stjórnmálaflokkum og háskólanemar og og var

aðgerðir eða bara stofna framboð fyrir næstu

eða var þetta bara svona umræða um allt já það voru ræddar alls konar hugmyndir að aðgerðum og það er ljóst að þessi fundur mun leiða til einhvers konar aðgerða hverjar þær verða erum við ekki alveg vissar um ennþá en kvennaframboðið er eitt af því sem var nefnt Guðrún Agnarsdóttir þú ert ein þriggja kvenna sem kom inn á þing fyrir Kvennalistann áttatíu og þrjú og við skulum minna okkur á það að þá voru konur fimm prósent þingmanna og aðeins tólf konur höfðu setið inni á þingi frá upphafi vega svo við höldum þeirri staðreynd hugmyndir þær koma mér ekki á óvart það hefur verið mikil gerjun í samfélaginu lengi þessi kosning er

ákveðinn áfangi getum

en ef við lítum bara á hvernig umhverfi ungra kvenna hefur verið ég líka eða

hundruð þúsunda kvenna hafa tjáð sig um reynslu sína það hefur ekki verið hlustað nægilega vel á öll þau mál sem brenna á konum það er ennþá launamisrétti þrátt fyrir kvennabaráttu um áratuga skeið það er svo margt sem konur myndu vilja koma sem hefur ekki verið sinnt

verið tekin upp eða sett til hliðar

er að birtast og oft er búið að orða er allt í einu orðið að veruleika og það vill svo skemmtilega til að það er fundur í Helsinki hjá mörgum stofnmeðlimum kvennalista sem hafa fundið það brenna á sér að það þyrfti virkilega að styðja við og styrkja konur sem vilja fara út í bæði á Íslandi og

erlendis og það hafa verið fyrirspurnir og beiðnir um að einhverjar konur kæmu og segðu frá reynslu sinni og þekkingu sem þetta er konum ofarlega í huga

ofarlega í huga og þetta er eitthvað sem greinilega þarf að bregðast við hvort sem það

framboði eða með öðrum aðgerðum og stjórnmálaflokkar þurfa að hlusta á þetta konur eru helmingur þjóðfélagsins halla hvað segir þú myndi kvennaframboð bæta eða fjölga konum inni á þingi eða á þetta að vera stjórnmálaflokkana eingöngu ég fagna allavega þessum styrk sem konur eru að sýna og það segir mér að við áttum okkur á að það er styrkleiki Íslands að vera í forystu í jafnréttismálum ég veit ekki hvort að kvennaframboð sé svarið en ég veit að það er svarið að tefla fram fjölbreyttum hópi á sviði stjórnmála eins og í forystu fyrirtækja og og hvað sem við viljum gera forystu íþróttahreyfingarinnar þess vegna og ég talað út um allan heim um þessi mál og er mikið að vinna með erlendum fyrirtækjum sem eru að taka til endurskoðunar sín vinnubrögð til að reyna að vera með hæfileikaríkasta fólkið í forystu bestu forystuna og ég held að allavega ef ekkert annað kemur

hver einasti stjórnmálaflokkur

spegilinn og horfi vel í hann og spyrji sig að því hvernig

að standa að málum og hvernig ætlum við að gera þetta betur allavega ef þeir vilja enn fá atkvæði innan einhverjar tíðar því krafturinn og krafan er þannig og hún er ekki bara á Íslandi sjáið þið hvað er búið að vera að gerast í Bandaríkjunum frá því að Trump varð forseti þar er gríðarleg aukning í áhuga kvenna að bjóða sig fram og ég fagna þessum krafti mjög mikið en auðvitað vil ég ekki segja að neinn stjórnmálaflokkur eigi að sleppa

ábyrgð í þessu máli en Sjálfstæðisflokkurinn það var mikil umræða um það fyrir kosningar Brynjar vék fyrir Sigríði á Andersen þannig að hún færðist um eitt sæti og leiddi það kjördæmi Bryndísi Bryndísi Haraldsdóttur var hleypt upp fyrir í Kraganum en það vék enginn fyrir Unni Brá til

hún datt út af þingi með þó lengstan þetta er svolítið á hægri vængnum og Miðflokkurinn kom ekki vel út úr þessum kvennamálum og Flokkur fólksins það er

kona sem leiðir flokkinn en þrír karlar komu inn með henni af hverju er þetta á hægri vængnum frekar en vinstri vængnum af hverju af hverju kjósa Sjálfstæðismenn og þetta ég veit ekki hvort að sko í mínum augum eru jafnréttismál ekki

mál þau eru framfaramál þau eru efnahagsmál og þau eru

tregða á hægri vængnum ég hugsa kannski

starfsemi stjórnmálaflokka

en í fyrirtækjum er það oft eldri og rótgrónari fyrirtæki sem voru búin til á þeim tímum þar sem eingöngu karlmenn voru í

venjur sem síðar verða til yfir tíma og kannski er auðveldara fyrir nýrri framboð að taka upp nýrri siði en ég segi nú bara við Sjálfstæðisflokkinn eins og hvern annan flokk ef það er ekki tími núna til að skoða í tölurnar og hverjir eru að kjósa og og hvernig niðurstaða þeirra er þar það er náttúrulega mikil synd að missa konu eins og Unni Brá af þingi það er mikill missir af því sama hvar þú stendur í stjórnmálum að mínu mati en það er líka

talað um að orðræða það kannski sofna allir þegar maður segir orðræða en orðræðan var talin svolítið karllæg fyrir þesasr kosningar skattalækkanir og

það var lítið fjallað um önnur mál viðreisn setti á oddinn jafnréttismál þjóðarsátt um hærri laun fyrir

sem er vel sem er vel en ég held þetta snúist þetta snýst bæði um stefnumál og þetta snýst líka um vinnubrögð og hjá Kvennalistanum á sínum tíma voru stefnumálin mjög áríðandi og mikilvæg en vinnubrögðin ekki síður þetta var grasrótarhreyfing þar sem við tókum það fylgdi þessu mikil gleði og mikill kraftur og allar fengu að leggja sitt lóð á vogarskálarnar og tekið mark á öllum og niðurstaða fengin þegar allar höfðu lagt í púkkið en hver

karlframbjóðandinn á fætur öðrum hefur sagt núna eftir þessar kosningar það hafi verið erfitt að fá konur inn í stjórnmál ja kannski því að þeir smíðuðu húsið hún ákvað ekki einu sinni hvað þá að hún ákveddi hvernig húsið var smíðað henni var kannski boðið sæti einhvers staðar út í horni

sem kom fram í gær að það var fullt af ungum konum þarna til dæmis og konum sem höfðu ekki reynslu af stjórnmálastarfi sem sögðu ég get alveg hugsað mér að fara í framboð en það verður þá að vera á mínum forsendum og það var einmitt þetta sem kom þarna fram í gær líka eins

verið að ræða tvö þúsund og átta hrynur hagkerfið og efnahagsmál verða eðlilega stærsta kosningamálið núna springur ríkisstjórn á forsendum það er þarna kynferðisofbeldi og og þöggun og leyndarhyggja sem verður til þess að stjórnarslitin verða og hvað förum við að tala um eftir kosningar

sem er auðvitað mikilvægt en

fá önnur mál að það gerðu það ég held að ef einhvers konar kvennaframboð feminískt afl er til staðar þá kemst

ekki upp með það að

sé fulltrúi umræðunnar í stúdíóinu í leiðtogaumræðunum á öllum fundum og að

sé aldrei fjarverandi eins og hann var því miður þegar þið komuð inn á þing þá fóru aðrir stjórnmálaflokkar í naflaskoðun

það voru fimm prósent eftir að við vorum komnar inn á þing með tveimur konum frá Bandalagi

hækkaði það upp í fimmtán prósent og þegar Kvennalistinn hætti að bjóða fram hann var það pólitíska afl sem lifði lengst af þeim sem hafa komið ný inn á sviðið sextán ár nítján hundruð níutíu og fimm voru konur komnar í tuttugu og fimm prósent það er mikilvægt að fjölga konum til þess að kvenþjóðin eigi fulltrúa það er náttúrulega líka mikilvægt að þær konur sem verða fulltrúar annara kvenna þær vinni að hag kvenna

er ekki bara að konur séu á þingi það er líka að þær vinni að

bættum hag kvenna en það er kannski líka sko af hverju var þetta ekki meira rætt fyrir kosningarnar ég velti fyrir mér er þetta ekki orðið svona óumdeildur hlutur jafnrétti bitbein það eru allir sammála um að við eigum að vera jöfn og jafnmörg á þingi og allt þetta getur það verið ástæðan að fólk hafi örlítið sofnað á verðinum bara af því að okkur þykir þetta svo sjálfsagt já jafnrétti er eitt af gildunum sem komu fram út úr þjóðfundi ég held að þjóðin sé sammála um jafnrétti en ég held að við sofnum oft á verðinum og gleymum þessu og það

hjá þeim sem setja þetta á oddinn en mig langar aðeins að taka þetta frá því að vera umræða um bara konur og karla því ég hef alltaf sagt

ég er mikil áhugamanneskja um forystu og fjölbreytni í

forystu og ég held að hugmyndir okkar um forystu og hvernig leiðtogi hagar sér séu

mjög karllægar og kannski pínulítið gamaldags þannig að við erum kannski enn að horfa til þess að það á einhver einn eða

ein að koma og bjarga okkur úr þessu ástandi sem við erum ósátt við einhver sem veit allt kann allt getur allt er með lausnina þannig að þeir sem hafa hátt og eru jafnvel með mjög stór egó þeir oft verða ofan á í umræðunni því að þeir eru með sjálfstraustið

eins og þeir hafi svörin við þurfum að breyta hugmyndum okkar því að góð forysta

er ekki svona auðmýkt er reyndar hornsteinn góðs góðs leiðtoga og við þurfum

að horfa í spegilinn og segja ég er líka leiðtogi hvað ætla ég að leggja af mörkum til þess að við náum meiri samvinnu við náum að breyta þessari orðræðu

við erum öll komin með nóg af henni

breytum vinnubrögðunum og og að þetta verði ekki

við á móti hinum og það eina sem ég óttast við þessa umræðu er að margir telja að þessi umræða verði til þess að konur séu einhvern veginn að skipa sér í annað lið en karlar það er eitt lið hérna það heitir Ísland við þurfum á fjölbreytilegum hæfileikum ólíkra einstaklinga til að koma saman á að vera jafnrétti í því af því að það er efnahagslega og samfélagslega gott fyrir okkur við látum þetta verða lokaorðin því miður takk kærlega fyrir komuna og við sjáum til hvað verður úr þessu kvennaframboði á næstu mánuðum takk

gott kvöld ein þekktasta ópera heims

hingað komin til að fjalla um þetta verk eru þau Hlín Agnarsdóttir og Magnús Lyngdal Magnússon ég var mjög hrifinn mér fannst hún vel spiluð

vel sungin og vel leikin og almennt séð var þetta bara gott leikhús eins og þú segir er þetta þekkt verk þetta er ein mest flutta ópera veraldar sem hefur auðvitað sína kosti og galla fyrir flytjendur

flytjendur eru þá

berskjaldaðir fyrir sinni túlkun á verkinu en

lögreglustjórinn í Róm sem Ólafur Kjartan Sigurðsson söng það var kannski mest eftirvænting

eftir Kristjáni Jóhannsyni já salurinn augljóslega hélt

sig undir að heilla hann fann maður á frumsýningu já það var gríðarlega góð stemning ég held ég hafi aldrei upplifað aðra eins stemningu í Hörpu á það er mjög mikilvægt fyrir okkur Íslendinga að fá að sjá Kristján

í þessu hlutverki sem hann hefur sungið held ég fjögur hundruð sinnum í New York Róm Madrid Berlín Vín við sáum hann að vísu í íslensku óperunni tvö þúsund og átta í en þetta er hlutverk sem hann hefur eignað sér í gegnum tíðina og

var mikil upplifun að hann er ekki tvítugur lengur getum orðað það þannig en maður heyrði strax í fyrstu

að hann er í fantaformi og

vel í Hörpunni hann er með það stóra og kraftmikla rödd

sýningu með þessari aríu og og leggur salinn að fótum sér getum við bara sagt áhorfendur þessi ungi hljómsveitarstjóri sem

skýra stefnu í því sem hann er að gera að

unaðslegt að hlusta á þessa flottu músík undir hans stjórn

frumraun í rauninni frumraun í íslensku óperunni hann hefur stjórnað eitthvað á Íslandi ég verð að segja að ég hef aldrei heyrt betur flutta óperutónlist á Íslandi verkið byrjar auðvitað á þessu massíva

stefi sem hendir okkur beint inn í

og það sem vakti athygli hjá mér líka var að hann var mjög sjálfstætt þenkjandi í

þau voru frekar hæg ef eitthvað er

mótuð já vel mótuð og það var hugsun á bak við allt sem hann gerði ég nefni sem dæmi lokin á fyrsta þætti sem Scarpia syngur til að byrja með og byggði upp gríðarlega spennu

sama skapi studdi hann gríðarlega vel við söngvarana sem er auðvitað hlutverk hljómsveitarstjóra fyrir utan að halda utan um alla sýninguna er að skila verkinu út í sal þannig að söngvararnir njóti sín þeir sungu Toscu og náttúrulega Kristján og Ólafur Kjartan þau þau héldu mjög mjög vel utan um sín hlutverk þetta eru ungir aðstandendur að sýningunni

Bjarni Frímann og

við fáum að fá mjög skýra mynd af öllum

og það er mikið lagt í leikmyndina og mér fannst ef ég get fundið að einhverju fannst mér þessi leikmynd aðeins of stór og

sviðið í Hörpu sem er ekki leikhús þess vegna tók langan

tíma til dæmis að skipta um svið milli þátta og

það tók tuttugu og fimm mínútur að skipta um svið fyrir þátt sem er tuttugu og fimm mínútur að lengd fannst

verið svona hefðbundið eða virkar verkið engu að síður

það er alltaf menn eru alltaf

sjens þegar þeir færa verkið til í tíma þetta er kannski eins og að horfa á fótboltaleik maður getur haft skoðanir á því hvernig á að spila leikinn en hefur kannski ekki hæfileikana til að framkvæma það sem maður ímyndar sér að væri best inni á vellinum en verkið er alveg nógu ofbeldisfullt þó það sé ekki verið að draga fram eða gera það enn ofbeldisfyllra heldur en

fjöldi aftaka í lokin

í verkinu eru allar stórar

Kristján Ólafur og Claire og Harpan er stórt hús og raddirnar bárust mjög vel um salinn já Hlín þín niðurstaða örstutt já þremur aðalpersónum einmitt kærar þakkir fyrir þetta í síðustu viku fjölluðum við um leikritin risaeðlurnar og Guð blessi Ísland rétt er að taka fram að þar sem verkin voru frumsýnd sama kvöld höfðum við aðeins séð forsýningu risaeðlanna

regla okkar er sú að fjalla ekki um verk fyrr en eftir frumsýningu en í þessu

tilfelli vikum við frá því Ragnar Bragason leikstjóri sýningarinnar gerði athugasemd við þetta sem við föllumst á og biðjumst velvirðingar Hlín fór hins vegar aftur á sýninguna á föstudag

breytti það einhverju nei það breytti engu um skoðun mína sem ég hafði þegar sagt í öðrum þætti

að efnislega stendur þetta frá því í síðustu viku já það stendur

leikararnir standa sig vel en verkið er gallað